Pos los pingüinus aguantan el fríu por motivus varius. Tienin un tochu de gordura embaxu la piel que les protegi del gielu i del augua gelá. Amás, tienin muchas prumas bien acolocás pal airi i la umidá no passal. Quandu hazi muchu fríu, s'apegan muchu unus a otrus, hormandu un reondel i a toca van passandu tós pol centru, que s'está más abrigau i assín no pierdin calol. Si es que la nessecía aguza'l discurrieru.. Los estremeñus enantis eramus assina peru pahi qu'ogañu estamus embobecíus.